في ظهيرة احد الأيام بدأت لعبة طفل ما بالتحدث! ف هذا الصبي لما شاف إنه لعبة تتحدث فهو خاف وذهب للوالد وقاله إنه هيدي اللعبة تتحدث! فالوالد ما صدقه لحين ما شافها ،وفعلا لما عرفوا بالموضوع فقرروا إنهم يتخلصوا من اللعبة لا يكون فيها روح شريرة!